Doufougna déri doké ni fou sama, akane fou sama fou gnodiouma férine né dialiyama lé alodjatini an i, na lodjatini an saguiighounne bélé alodjati fo watima boughane tini, nanné alo koubouni, ni sougna yama kani fo ka lokana nan, foune né aloka gni, o toutou wo, o gnodio moutone dé foune né ala mine.